Nìì sieìm yewe dìì, mìŋ manaŋ ka jè pɔ̀ɔ̀ŋwaaŋ mɛ̀, pɔ̀ɔ̀ŋwaaŋ. nyuno ja mɛ̀, ka gbìàŋ kpamò, kìlɛ̀, kìlɛ̀ ɓou, kaiŋ nɔŋ ɓeme, ka ka kaa sìà maŋ ɓɔ̀nɔ, pɔ̀ɔ̀ŋwaaŋ mɛ̀ manaŋ wa. È kɔ̀à nɔŋ jɔ̀lɔ̀ɔɔɔ.